बात ई छे की अगर पसंद के बात नछे त। हमरा के पसंद हे घर के खाना घर के खाना। बड़ा बढ़िया लगे छे साथ ही स्वाद में बढ़िया। बाहर के खाना मिल जाई ते रा त मजा आ जाई। ते घर के खाना अच्छा होई ते लेकिन कभी। कभी रेस्टोरेंट के खाना अच्छा होई छे।